عشان نحدد اذا في عمل فني يعني اهو زين ولا لا نجوف يعني مدى تاثيره على الناس وهل هذا التاثير إيجابي ام سلبي وبعد يعني الطريقة الي سووا فيها هاي العمل يعني هل كانت فعلا مستمدة من مبادئ او يعني من شي انت تبي توصله وفيه رسالة يعني إيجابية ولا لا